To aɓo zhni zhni nba bmya n zanyi kwochi aga ho abye okwo nuwu, n hoɓo wu nazai hodaɓo na zai dagbma, hoye aza zhi hoɓa gye aye ho, amma ho ɓe gnyi to ho daɓo nnazai n ho ba myi haye azazhi n ɓwum okwoɓa zhm to amyi adaɓo n hoi dani kwo nna ɓei gnyi ayege agaho makami agaho tnutnun kwo ɓa bmaho zhni nna bai hagyi abye nnazai hobawo agnyi ai dage gye zeye nwoin wota daɓo nna zai dam, zeye nwom wota zhni aɓo n bmyam amma nho ɓei myi hodaɓo nnazi dagbma hoyeaza zhi osanaye ge azhni ɓo ho ɓo hawo achige n woin yilo n woi wazhni wa zhna ɓo n bmya, yi zhni mwoi wazhni wadaɓoda woi mada ɓoye kpe nna ɓai aza ɓa ɓwa kwo ɓa zhni apma n chei n lonu aɓami agaho abye hazhni byeda hasa abye nzai amma hoto ɓei myi hoda ɓo na zai nyim n na gye hognyi agye ho gnyi n na wuyei wnu wnui ngyeaɓo zhni ho ɓa ta a zhni ho bom agye ho gnyi n wye wnu wnui nazai kwota zhni agaho abyem sai oho ho bei zhniza To ndonu hoba myi haye aza zhin n nabai hadaɓo nna zai azaɓa woho ɓoda oza n wo bei gnyi towo zhni ɓon ɓmyam to ho ɓa gye a gnyi to aye wom amma <hesitation> n hagny ho zhni ɓo nukwoi hota ɓwa za ɓa ye hom <hesitation> domin oza nwo zhni ɓo nakwoi ata ye won nha zhni ɓonu kwoi ata ye hon, n hoɓognyi hoi wu aza ata yehom, n hoɓo gnyi ho zhni aɓo nukwoi ata ye hon nho bei gnyi hoi wyi vyi atai ye hon oza n swata zhni gaiciyan ata ye hom <hesitation> sai oza nwo ɓe zhni ɓo manai okwonu nna ɓa znazna nwoi amma hozhni aɓonu kwoi n naye ha woge abe azhi lo a wu anya ge ohonu'a ɓe n ɓei nkwonu to nlon ata te hon, ha woge wognyi woi knyi aza akpmi ata yehon ɓei nkwo nu kwo tei zhni zhni lon. Oho hoba zhni abei pyalonu kwo aɓo nukwoi lonu kwo ta bmyam kwo aba nhodna <hesitation> nha pyinyi ata yeho lonu hoba wo Wogyan ntwuge oho da laba hoyaza zhi awaya awo ge abolo aye zhi oya yi nza kuda awo ge oyan yi ze kuda awoge oyan yi za kuda awoge abo pmabo awoge abe dabo da awoge abawo kwo ta ba yi bmazhi ozawo zhn bonukwoyi nho bo zhi bonukwo haka ghiciya mita yeho lonu loozabota ba wabe washa bo gama n tukwo tu abo magnwo ge obobo ho dayi alo yan zaye bo nabayi nyalo ya yan wobo yawo bowobada nabayi yazhi dagbm. milo ma yan zayi bo ashe bodo wo bebe wadayin woto dnalo ngancigan she yibo lo ya yanbo toya gye wo dna nganciyan nlenu vikwo bokwu wowo o nhobagn, toloho sha bon toda bo hotowan hadabo hokwo nha zhi lon hoba gye kwo bmye